الادب مهم بزاف حيت كيساهم بشكل كبير في تعزيز الوعي الثقافي ديالنا حيت من خلاله كنعرفو قصص وتقاليد شعوب مختلفة ونتعرفو على طرق التفكير ديالهم وتاريخ ديالهم والادب يساعدنا نتعلمو مهارات ديال القراءه والكتابه بشكل افضل وهادشي كيخلي الاسلوب ديالنا في الكتابه يتحسن وحتا كيفاش نعبرو على الاحاسيس والمشاعر ديالنا كيتبدل للافضل